We use razor blade to cut our hair we use razor blade to clean our nails we use razor blade to to tear a clothes or a cloth we use razor blade to to design a things that you want to you draw you want to cut so after drawing it you use ley blade to cut ley. la wah we use blade for